बालों का रंगों कि अलग बात करदा त काला बाल, भूरा बाल व्हंदन। लाल बाल व्हंदन, सफेद बाल व्हंदन। सफेद बाल त उम्र जनि हमरि बड़ि जंदि जन हम बुड्या व्हे जंदन, सि तनि सफेद रंग मां चलि जंदन। येका अलावा आजकल बजार मां अलग अलग तिर रंग छिन ऊंणा। आप द्योखद वला अलग अलग सैलून मां नाइयों कि दुकान मां अलग अलग तिरा रंग छिन ऊणा। ज्वो ते लगौंदन छिन ल्वो। त सि रंग त मेते तथ्या खास पसंद नी लेकिन ज्वो मूल रूप से बालों का रंग व्हंदन स्वो कालू चि, भूरू चि, लाल चि अर सफेद चि ।